जू सिलाई मशीन च वा खुट्टा बै चालोंण अर हाथे बै चलोंण अगर हम हाथे बै चालोंन त वेमा सबसे पैली हम सुई जू लगी च हमारी वे सुई मा धागा डावोण अर धागा मूडी बठीन दांत जन बन्या च वेमा हम कपड़ा फिट करौला अर फिर वे हाथे बिन चलौंला अर फिर यो हाथे बिन कपड़ा आगीने आगीने चलौंला अर यो हाथे बिन वे हथा चलौंला अर त वे बिन हमों कपड़ा सीलें जांदू अर जन मगों कपड़ा सीलन वन सील जान